Ne ni wego shikk rara rara gudai shinani abonima yaƙƙo. Chati allau ka fuk no <hesitation> da chu allaui ne weƙƙo shikki akkaayi aƙƙayi yawo da yun kamma kiwoni nin wa shikki najja immamo nia nin wenna walla sha rara na sha too nin ningina nasha, too daatu munun iii labari raranmo ti mina shinne.